yalla robaje haɗe na to haɗe gonde to hade e ɗi nafa sanne. A nyaminranɗe a ittiranɗe ndiyam a yayranɗe a lonyiranɗe e ɗi ngodi nafaka gonda ɗi acce.